Tepihun duhesh me pastru menihere se i metët tolla. Merr pak ujë edhe naj sapun ose naj detergjent ma t'lehtë që osht special për tepiha, e qet aty ku osht tolla edhe fillon me fërku kadale derisa te sheh që po heket. Mandej e shpërlan me ujë t'pastërt edhe e len me u terrë vet.